Ɛtʋ aʒɛdʋ lanʋ mɛ itimɛ bʋakʋ ɛdʋ kʋ ɔvɔ nadʋ kela nikaʒɔ nʋ mʋ ɛtʋ ɔvɔ nadʋɛ la yakɔsʋ nʋ ɛkʋ dekpekpe kʋ yabe nekele nunye li la mɛ ɛka titi alo ɛkawani ɛkati tɔkʋ ɛsɛ nalɔ ɔnafɔ yadʋ yɛ itimɛ bʋakʋ ɛdʋ nyeli la alo itinie bʋakɛdʋ kɔʋɔ ɛkaʒɔvɔ dʋ kʋ ɛnakɔ natinu la yakɔsʋ nʋ ɛsɛ dekpekpe ki yaba nekele la gabanekele nʋ ɛtʋdɔli bʋam etiniɛ kɛkatɔ tɛsɛ ɛkabitɔ nʋ ɛsɛ ava la mɛ yanu yabana gbʋvutɔ yabana gbɔvulɔ ɔlɔ bʋam ɛkaʒɔvɔ dʋ kʋyamʋ nʋ ɛkʋ dekpekpe kʋ yabane kele la yabana vam yabanatɛ ɛsɛmʋ nʋ avlam yabanatɛ ɛsɛmʋ nʋ alam yabanatɛ ɛsɛmʋ nʋ alevlen mɛ ɛtʋʒɛdʋ nʋ ɔvɛaʒɛdʋ la ɔlɛ ɛkʋɛdi bʋakʋ ɔlʋlʋ wavan wɔtʋ awɛtʋ kʋfa nati tɔnalɔ kʋ tayɛsɛ mɛ mʋ ɛsɛdi abakɛ keyadʋ yɛ mʋa bʋe avladi kɔdʋ ɛfʋɛdi tawum Bayɛ evʋdʒebi makʋtʋ wayɛ ɔlʋ ɔlʋ makʋtʋ wayɛ lam mɛ ɛsɛmʋ mva ɔlɛmʋ ɛbli kɔlɔdi neyi ɛtsɛ wu ka kpla nalɛ tayɛ kʋ ɛyi nɛyi la. Mɛ inyeli kʋ wʋdʋ la ɔkawa vaw ɔkawʋ ɛsɛ kʋ wavaw wabana kplɛsɛ nawʋɛtʋ mɛ ɛtʋzɛdʋ la ɔlɛ goo miʋ ɛkʋɛdi kʋ ɔtala wʋ inyeli ayʋ isafʋi inyeliayʋ ʒsafʋi kʋ yakʋtʋ vani yoʒele yatʋtʋ ʒele edinidi kpekpe bʋa mʋ tɛdiɛ nadʋyɛ la mɛ yavani yabana lʋkɔ mɛ avani ɔlɔdikpe bi naba ƒʋyɛ bʋamʋ tatʋ ɛtʋɛ dʋyɛ kakɔ navani akɔnaʒɛtʋ dʋ akɔnakɔ ɛtʋ lʋ kakɔ nebie alʋ ɛsɛ la edini dikpepke yakʋtʋ ʒele lanʋ ɛtʋ azɛdʋ ɛtʋ azɛdʋ la lɛ ɛtʋ bʋɛ o.